Isa mijotso man̈ampon̈o izy zen̈y ôhatra zen̈y ôhatra hoe ôhatra moin araiky, moin areo, moin telo, moin efatra, moin dimy, moin tsôta, moin fito, moin valo, moin sivy, moin folo, moin folo araiky amby, moin folo aroe amby, moin folo telo amby.